إيه صار لي هالشي, أحياناً يكون فيه ناس أو مواقف تحس فيها إنك ما تبغى تتكلم, أو تتعامل مع شخص معين, وتتظاهر إنك مشغول أو ماشفته, أحياناً يكون السبب مثلاً الخجل, أو ما تحب النقاش اللي بيصير معهم, بس بعدين أحس إن هالشيء مو دايم زين, لإن التواصل معهم مهم, حتى لو كان في إحراج أو خجل.